Kwaibə latəttiyəm, kwai bə latəttiyəm, n'jɨnii jʊra bətəbiyʊ bətəbi ka fara kwai bə latətiyəm bəngge fini tan gʊ rə ləmmang ka gəng ga dəg a nya kag a bətəbi, sotəna bwe mone jɨnii jaʊri ki bə kəma kwai bə latəti yəm, bəng ka dəb kwai bə latəti yəm gən jɨnii jaʊri, me ba bu kwai bə latətiyəm go mwan, sʊwo mo be na yʊ jɨnii jaʊri ki bə nənguga kəmarang a kwai bə latətiyəm, fangni, ka fangni dəndang dəndang, nyəngkən si kwai bə latətiyəm gərəng, n'lewan bən sii kwaʊ rə boniyan gʊi bən sii kwaʊ ra boniyan gu, ban sii dagan ga ra rə hii, bən sii gə rə hii, kə kən məg bonan gʊ dang n'ti dang, n'ma kwai bə ki, kə kən kwiitən bona jii, n'kwan kenang, n'Sʊ, karə wʊn mʊrga jɨnii, warigʊwa gurii, rə jɨna boniyʊ, rə hangʊ kwai həm, bən mʊrga, ki kən sii gəre, wai m- mən bu mo wargʊ, bərkə ka kʊra jɨnii dəndang dəndang dəndang kən mʊrg a mura gurəng bəngge nən wargʊwi. Bwanbi, nyəngkən sii kwaibə latətiyəm gərəng, kara wʊ bən siiri n'ge gən kwan tən kəllangugi, gə tən kəllangugi bən sii gəre, ki kən, bən haar nʊng ka mʊng, nʊng ka gʊlləməng, haar nʊng ka gʊlləməng ki rə wasa ki kəmən jarə gəre, nən kagi siitang dang. Wgwar, bən dəmən sii kwai bə latətiyəm, nən bu no fʊ rə gʊlləm, bən fʊ rə gʊlləm, n'Sii ki kən bʊ rə gʊlləm a daa rə gə gʊd, to bambe, kang Siitang kangke sii ki bən jav jav jav notən hiiwʊ jʊttə kwang, bərkə wʊllai, gʊlləm ka dʊ bwi, jiiya dʊtəni ha n'gəktən, n'notən hiiya jii Kawai jiiya dʊtəni, nyəngkən sii kwaibə latətiyəm gərəng awanye men.